איך פערזענליך קען נישט קיין מינע קעץ. כ'קען זיי זען אבער כ'גיי נישט וויסן וועלכע מינע זיי זענען אדער צו וועלכע משפחה זיי באלאנגען.